Raha mamboly mandritra ny haintany aho ah, ny fomba iarovako ny voliko dia miezaka manamboatra alokaloka. Raha toa izany ka vita, de mitady rano anodrahana ilay voly isan'andro isan'andro. Ary rano betsaka, satria ny andro mamay de mila rano betsaka ihany koa izany ilay voly.